Powentoo puru ye a penpeŋ a ye duŋ yi, yiroo kono. i be maaritoo taa la le, niŋ i bulu baa loŋ, i bulu baa, walla maraa antukaa i be a muta la le, maaritoo, i ye powentoo fanaŋ muta, puru i ye, ka a penpeŋ, puru a ye muta, a ye loo, aperee i ye kontinuyee ka a penpeŋ fo a ye futa.